Han niq'ar chi paam la pahqanik loo' si nriye' pa'na qawaansil han pienso ke la la apio ja'ar are' la zanahoria muy importante porke nriye' maas qawaansil sii nqak'ux hoj re' aka taqee' la la q'ajas nriye'em maas qawaansil siempre wula ar lo ke es la la mahk'uy riis mahk'uy nriq'ar taqee' qamama' ke dice ke si hoj nqak'ux la riis mahk'uy entre maas nak'ux pues si hoj nqak'uxum wach sa atz'aam nqaye'em qa ruuu' dice ke nri'an mas mas fuerza nriye' reh janaj va maas janaj n'ila raansil y man ya ya ta ar mama'ra porke anteriormente pues qamama' taqee' nki'an naq utilizar y nkik'ux naq re' aka la munil taqee' y la q'omil taqee' pero la q'omil taqee' reh pan q'ajas verda no como ro'na nki'an utilizar qa''sa taqee' hasta nri'an maal hast incluso nkiraq kikimik entonces han ni'an pensar re' aka taqee' loo'